Tegna azafady fô tsy eko taketo ty eky placenô e, fô tsy nahita tsy nahita tsy nahita tsy namaky sôratra tsara be zah fa tegna tegna miala tsigny fô mantoera aketo anô fa zah andeha hifindra amin'ny placinah fô, tegna azafady nangalatry placenô e.